Maq piäsiq kimmähe egäsugust <hesitation> teooriat lugõma malõ kotsilõ ja kaema professionaalõ mänge ja muidokiq egapäävatselt kõvastõ mängmä. Et olguq tuu sis noh onlainih jo om <hesitation> väega pall'o turnamente, kost saa ossa võttaq ja maq arva, kohalikkõ ka tulõ ossa võttaq.